Ebirungo ebitukira kukozesa obutukuba nitucuumba, katugeze obu nkuba nincuumba nka omukubi, nkira kukozesa enyaanya nkozesa obutunguru, nkozesa awutu, nibyo ebi nkira kukozesa then nyongeramu nebihimba.